<noise> bagaimana cara simpan daging supaya de awet nah ini sa akan cerita dari sa pengalaman waktu sa tinggal di kampung nah kitong di kitong pu kampung di merauke nih <hesitation> sa dari kampung dhalir itu di kitong tinggal nih pas di depan kitong pu kampung ada pante di blakang ada rawa dan ada dan hutan hutan nah biasanya tuh sa punya tete tete, om om dorang yang tinggal di kampung dong senang berbur dong senang skali untuk berburu pokoknya dong rasa macam kalo dong tra berburu tuh macam dong bukan laki laki begitu ini khusus yang laki laki <hesitation> dong bukan laki laki begitu jadi dong suka berburu dong biasa berburu tuh dong bawa datang daging rusa pokoknya nah merauke ini de pu hutan masih banyak bukan merauke saja papua pada umumnya itu de pu hutan masih sangat terjaga skali jadi fauna fauna yang ada disitu tuh masih misalnyanya kaya rusa atau babi atau kasuari atau atau kitong bilang saham bahasa inggris dong bilang walabi nah di pokoknya kangguru kecil kangguru yang ukurannya kecil bentuknya sama tapi hanya ukurannya saja yang beda itu dong biasa di merauke itu dong suka berburu itu berburu rusa berburu babi berburu saham sama kasuari sama burung burung nah biasanya kalo dong bawa daging Dari hasil buruan itu memang kalo tidak di apa apakan tuh nanti de cepat busuk kaya trus kasihan juga to dong su cari cari baru macam buang buang tenaga kalo misal langsung busuk toh kaya buang buang cape buang buang waktu juga jadi yang biasanya dong lakukan itu kalo daging rusa itu dong biasa bikin dendeng rusa dong biasa bikin dendeng rusa tuh dong jemur akan dong kaya sudah taro garam begitu dong sudah pokoknya dong usahakan tapi bukan garam garam dapur <hesitation> garam garam yang keras begitu yang de pu tekstur kasar begitu garam garam kasar garam batu kaya kaya begitu jadi nanti dong oles di de pu daging semuannya baru baru dong jemur jemur pun itu dong jemur ni sangat hati hati dong pokonya saat dong jemur tuh tidak ada boleh ada lalat kecilpun yang hinggap di daging itu karna kan kitong tau lalat itukan biasa de bawa bawa kotoran toh tidak tau mungkin de hinggap di tempat sampah kah de hinggap dimana baru de datang hinggap di makanan lagi jadi biasanya itu dong taro di tempat pengeringan itu diatasnya dong taro taro kelambu jadi kelambu kelambu tidur yang biasa orang pake untuk tidur tuh dikampung orang biasa pake buat itu lindung dari dari lalat lalat untuk masuk ke bukan masuk <hesitation> maksudnya untuk hinggap di daging tuh Nah selain itu dong biasa asar langsung asar tapi asar ini bukan yang langsung kaya bakar de di api begitu tidak itu asarnya lebih kek pengasapan begitu kaya dong keringkan pake uap uap asap yang naik uap uap yang dari api yang terkandung di dalam asap itu nanti naik kena daging baru daging nih de pu air semakin lama de pu kadar air di dalam daging tuh mulai berkurang berkurang nah itu beberapa itu yang menurut sa walapun tradisional tapi itu efektif begitu karna kalo misalnya <hesitation> kitong taro di kulkas juga tida biasa lama itu biasanya cepat basi cepat basi atau cepat busuk juga daging daging walaupun kitong taruh dalam kulkas